ऱान झाडानी भोर्लोलेम असतां सोबीत फुलांछिं। आनी फोळांची झाडां राणांत दीश्टी पओडतां। पांचवेच्यार राणांनी पर्वावोरोण बोरेम दवोर्टा। झाडांच न्हय पुण्ण राणांत जांयीं जानवारां। असतात ऱान सॉव्साराची सोबीताय व्हड्डोईता। राणांतली ही झाडाम कबाऱ जायीत जाल्यार। राणांतळेआ जानावरांक घोर आच्छेनां।